Siz bu vaziyatni juda yaxshi hal qildingiz. Agar men o'rningizda bo'lganimda, to'g'risi, chidolmagan bo'lardim. Siz shu daraja og'ir bosiqlik bilan yondashib, sekin, yaxshi gapirib hal qildingizki, men hayron qoldim. Qanday qilib inson bu daraja sokinlik bilan vaziyatni hal qilishi mumkin deb o'ylab qoldim. Nega men qililmayman deb o'ylab qoldim.